Kodoo maaboo dulaa lemu, walla kodi kayitoolu maaboo dulaa, antukaa naafuloo, niŋ a be i bulumasalaŋ i ye taa a karafa dulaa to miŋ ye a loŋ ko i se a mara noo jee, niŋ waatoo miŋ i soolata a ma i ye a taa. Suwati niŋ i lafita feŋ dundi la jee, walla niŋ i lafita feŋ taa la jee